כ'בין נישט זיכער וואס מ'דארף קוקן פאר מען קויפט א נייע <hesitation> געניצטע קאר, <hesitation> לכאורה, וואלט איך עס אנגעצינדן, געזעהן אויב מ'קען פארן מיט עס, געעפענט די ענדזשין, כ'וואלט מן הסתם געגאנגען מיט איינער וואס קען זיך אויס, געעפענט די ענדזשין און געקוקט אויב אלעס ארבעט געהעריג, און געזעהן אויב גארנישט ס'רינט נישט אדער אויב ס'שטעלט זיך נישט אפ